Sicürament al e ün problema lon li perché le cubie dël di d'ëncöi magari a völu nen dë fiöi perché a riesu nen a manteni o al an paüra dë nen riesi, comuncue sai nen e certo che s'a i fösa 'na növa generasiun a sarìa anche mei secund mi